<hesitation> dabaaji hono ngabbu en e pooli hono mutomutongal en kañun en nii mbaawi dogude dow ndiyan e yaɓɓude ɗun. Mi anndaa ko sabii kaa. So wanaa so neɗɗo ɓeydii hen <hesitation> ngabbu. Kañun du na doga dow njoldi, ana doga ley ndiyan.